जो से वॉशिंग मशीन भी तो से खटुन धोनो की मशीन होन। तो तेंडे खोटुन इसी देणे डाली सरफ़ देना पेरे पानी देना पेरे तब खोटुन अपुई घरुंडो और तोस धुल जाओ। और जुस अपुई पोधने रुज्हाने सरफ़ पानी अपुई और सब अपुई पोधनो कोरोन।